والله اذا اريد اخيط دكمة على فد قميص لازم احدد الدكمة وين راح اخيطها لان القميص شوية نحس بهاي السوالف لازم مضبوط حتى ينسد زين وحتى يتدكم زين يعني واجيب ابرة والخيط لازم نفس لون القميص واجيب ابرة الخيط الف بيها الخيط اسويه طاقين طاكين اثنين اشده وافوت الشسمه الابرة من جهة وجهة الخ تصير مثل الفي بالزروفة مالدكمة هيجي